كون ترجع بيا الدنيا ألف سنة لور ن- نتخيل روحي ان شاء الله لو كان ن- نعود مع <hesitation> في الدولة الأندلسية، في دولة الأندلس في قرطبة في العاصمة الدولة الأموية ان شاء الله ثما ونعيش معاهم <hesitation> ثما <noise> بسلام ونكون تاجر ولا نكون فلاح ثما، <hesitation> وننصر الدولة أموية ضد كل أعداءها.